Mine, nrundutuma nfu lanni ni, nfu léini ni: nkanjima, di bungu weurma, nthioctuma; mu bhurké, muna nfé yoni nrundutuma. Nkanji di ibanti. I rundutuma iwitine na dé, bari mine gnangh ma mine ngnéghni nkanjima di ibantima, mune song na ngnégh